<hesitation> ìsáfuebí ɖìi iku ma bèé ni bu úwù. kàɖi uwu lɔ gèegle ibubúù. úni à nàá ni zòo tro otro, à nà tró so ɔ̀lùkpɛ tro so u nyowu, kàɖi <hesitation> iɖìi ni màa lèe bubúa sàɖi à ni ɖòo tro ɖɛ́ɛ́ tè <hesitation> ù nàáa bu. úni sú <hesitation> kayi àá mu ìsáfuebí ɔwɔ tu nyo úwù èle, kayi ú ná mì bu tè kɔ fía ni káyí níìsáfuebí ɖíàlɔɔ̀. elílɔké àglago kàyi <hesitation> à tu ìsáfuebí nyo nélèe ɔwɔ nì troò <hesitation> íɖìnè màa lèe jè kɔ bu trósa, kàɖi èé ni tròo tè úni náka nàáa bu íɖì tè ú nàá droò tè à fíanì yá ù bu nálɔ̀ɔ. elí ɔmi fíà. <hesitation> úni sú <hesitation> ìsáfuebí lɔ, ù nyo ululuulu. kele nyòo ɛnɛ́ úni ɖi <hesitation> ɔtí sàlàà <hesitation> ihoho àni búá náàlɔ̀ɔ. úni ɛnɛ́ àámi àni ɛnɛ́ɛ̀, ú ná zà ɖi ɔtí sàlà, ɔtí tíbítíbí. úni kíni ɛnɛ́ɛ̀ úni na nù ányàmà agaga sú kàɖi <hesitation> ùú banìì <hesitation> bù tò tro kíni gbi gbiì bà zó troà bɛ̀ɛ bɛ̀ɛ bɛ̀ɛ bɛ̀ɛ íɖì nè màa jè kɔ bu tróà sa, úni náka nàáa zotro, ú náa tro ka à tro ɖɛ́ɛ́ ɔwɔ ɖòo troà bɛ̀ɛ bɛ̀ɛ ɖɛ́ ŋù tè íɖìnè màa lè jè lɔ jè kɔ tròà sa, ù nàáa bu, à nà zé ŋleèà nyo blɛ̀ɛ bɛ̀ɛ bɛ̀ɛ ka àá bùnyo ni éè nòo tro gbi gbi tè ú nàá banli, ù nàáa, ú nàá nyàmà, ùú záá buù gàké ihoho àni màa ɖi ɔtí màawu ɛnɛ́ɛ̀, kile zìí ùù zimi ɛnɛ́ ì ɖo buà ɖɛ́ɛ́ sú do ɛ̀ni àá mi, ani ùe kɔ̀ ìnàáá mi nɔ̀ɔ ìnɛ̀íìnnɛ màa úni wè ɖe wàá bluù ìnɛ̀ ìwotu gàké ù zi awu elí ɔmi zì nì ɖèé ni bu ɖòó do ɛ̀ni dámi sú ìsáfuebí nyòo ululuulu.